Fubik wa nak guŋa fo mé gukaan; nébi aw alékora wala, fo nuñumé éŋa nak ujoow lékool nak usaféhul imbi nutiŋulotiiŋ sundo nuju ukarang waan usaféhulo mé. Imbi sindo nooma uléét alékora, néni ucaméén gasafé waaf, fubik fafu nuñumé éŋa nusafé imbi naan uhajomé nuŋorul miin uñéér waan usafémé.